<hesitation> karazagna fangaro fatao ambonina pizza zao ai, <hesitation> misy zao o tomaty, tongolo, carotte, <hesitation> poivron, <hesitation> potikena, atody ee, mortadelle a, fromage ee, <hesitation> salami ô, olive e, de sakay koa matetiky.